في طرقتين ممكن الزول يدي بيهم محاضرة او presentation لي عدد كبير من الناس اما عبر الإنترنت و <hesitation> يكون الانسان يعني كل الجمهور حاضر في النت او عن طريق انو توصيل سمعاعات كبيره يعني الحضور كلو يكون في مكان واحد وتوصيل مايكرفون كبير وسمعاعات كبيره وياحبذا لو كان في برضو كمبيوتر لي عرض الصور لإنها بتسهل اكتر لي الجمهور انو يفهم الحاجة الانت بتتكلم عنها